Tɔɔ mʋʋ ɖorówá doo ma bú sɩ lé mɛ, kaa tala dza ñdɛ ire mɔɔ. Bíɩ má tɩŋ tɔtɔ bɛñtɔmɛ tɔɔ níŋɛ mɛɛ má láa. Ŋdzɩñ tɔtɔ wɛ tɔtɔmɛ yéé. Tɔtɔ wɛ tɔtɔmɛ yáa sɩ bé? Tɔɔ bíɩ dɩ mɔsí ŋsɩ lomɛ mɔɔ, tɔtɔ bɛñtɔɔ bʋyɛɛ, amá bʋwɛ tɔtɔmɛ, tɔtɔ tɔɔ mɛɛ bʋ wáanaá dzɛ ŋsɩ tógó mɔ, tógó tɩ tɔtɔnɩŋɛ tɔɔ káa feé mɔsɩ lomɛ kala atakpaámɛ kala sɔgɔdɛɩ kala séñkáñsí ába feé, togo tɩ bʋná feé, togo tɔtɔɔ dzɛ. Tɔɔ ŋnáa? Tógó wárɩ ma dzɩñŋ sɩ ma lá beenɛɛ mɛ, ma lá beenɛɛ mɛ ka tala dʋmɛ. Dʋmɛɛ baá yá dawʋmɛɛ dzɛ, tɔɔ ma talá bʋlɔ, ma ná ŋsɩbɔɔ ásiyáá wáana bʋlɔ, ma ná ŋsɩbɔɔ dʋmɛ alámaá wáana, ma ná ba sɔkɔrɛ, ma ná ba adííni, bé tútúú baá fɛ ɩdzá, ma ná ŋsɩbɔɔ baa bíɩ álámɩná taláa ŋsɩbɔɔ baa lɛyáí, ŋsɩbɔɔ baa lɛyá ba tɩtɩŋɛ ba dɔŋɔ. Ŋsɩbɔɔ baa lɛyá álámɩná, bʋna bʋtɩ na ba dɔŋɔ, ma náa. Ma lá naŋdziriá ró. Ma lá naŋdziriá, ma dzɩñŋ ibadɔŋ, ma dzɩñŋ ogere, ma dzɩñŋ ekó. Ma dzɩñŋ ogbómɔsɔ, ma dzɩñŋ séé báná ró ba sɔkɔrɛ wɛ, séé baá ná álámɩná, séé álámɩná girimá wɛ fɛbɛ, séé álámɩná tána girimá ka tala, ma dzɩñ séé ba wɛ mɩnísíɩ ma dzɩñ ba tínɩŋɛ níŋɛ tʋrʋ níŋɛ ró. Tɛfɛ ma dzɩñŋ naŋdziriá, naŋdziriá wárí. ma dzɩñŋ burukináa, burukináa yáa sɩ, burukináa ma dzɩñŋ ka tɔtɔ bɛñtɔ tɔɔ baa yáa sɩ wagaɖúgu, tʋná wárí ma dzɩñŋ tɔtɔ rʋrʋ bíya, baá yá tɩ sɩ zɛŋŋrsé, ma dzɩñŋ bʋlɔ, mɩnísíɩ ma dzɩñŋ kayá tɔɔ, dí tɔŋ sɩ tɔɔ má dzɩñŋá ka la bʋlɔ díŋɛ mɩnísíɩ dzɛ, ma dzɩñŋ gána, ma dzɩñŋ gána ŋsɩbɔɔ gána báa béé wáana, ma dzɩñŋ ka dzɩŋ gána áláma ba sɔkɔrɛ séé bíɩ ŋwɛ gána sé tútúú ŋ báa béé bɛŋtí kala. Bíɩ ŋwɛ gána séé ŋñ nɛsí lɔ bʋ wɛná bʋ tɩ na tógó ñŋɔ. Ma dzɩñŋ gána séé baá mɔsí álámɩná, séé baá gɛ álámɩná. Sé tútúú álámɩná wɛná girimá fɛbɛ ka tala, séé álámɩná tána girimá fɛbɛ ka tala, ma dzɩñŋ séé bʋwɛ. Yáa sɩ gánaá ma dzɩñŋ akráa. Ma dzɩñŋ maámoobi, <silence> tɔɔ tɔtɔníŋɛ tɔɔ má dzɩñŋá sɩ ma dzɩñŋ mɩnísíɩ dzɛ, ma dzɩñŋ mediina ró, gána ká mɛ kéé dzɛ. Tɔɔ bɔɔ má dzɩñŋá sɩ ma dzɩñŋ, tɔtɔníŋɛ tɔɔ má dzɩñŋá sɩ ma dzɩñŋ mɩnísíɩ dzɛ éé.